Heɓu arande, nun muu keɓa koye mbinndata to dow, ndemboo puɗɗira e fu no ɗum fuɗɗiri, to maa fiction to sey kawta fiction kawti ɗum, to borri life story sey mbinndira ɗum no ɗum fofiri.